Some of ley animal neh la I na really like la business because I feel they are nasty one is pig I will say duck and so on for short I na really like la two animal because I feel they are dirty and I see it mainly ley way ley behave and where all they go air.